Kô hevi-dison’ôlo, ôhatra raha volanign’ôlo malaza nefa izi tsy marigny zao zaigny, ôhatra <hesitation> ôlo be vôtriky ôzy olo tsy manjary hômagna <hesitation> tomate eh, ôzo olo nefa aby raha i amin’i tsy marigny, mampisôla zaza zaigny, nefa ôlo sasany efa mino aby amin’igny, de misy koà olo be vôtriky ôzy olo tsy manjary hômagna sira-tsy manjary le ômagna sira, nefa aby izy i tsy mary.